Pus nida no tiempo, xanguana yaté na kukutí no'o yo'ó, enero xanguichi ké nguichi vixhii, nguixhi nguixhi tachii he niono ni ya'áté yo'ó febrero ngueni, ngueni taxhi ngueni xanyo taxhí, tachí hora nredan ni nani no'ó ho yona ya'á no, yo'ó marzo ku kuitá há itanguika davaxhi taxhi, hé kuitá hu ini ngui xhi ko ini yona ya'á, yo'ó marzo abril, yo'ó marzo abril kieni xa ini, kueni xa ini yo'ó marzo abril, téda ihó no mayo yo'ó mayo junio xa kuitané xa ku kuitá, ta o'on ngua nguito xa'á ho yani na kon davii, yo'ó abril mayo, junio, julio xa ni ku kuita davii, danguina kadationó no'ó itonó, te dan tó no inó, yo'ó septiembre, octubre ya ku kuita ngua dayi konka yá'a, yo'ó septiembre octubre tedo yo'ó noviembre diciembre xa ku ngua tuku xa ku kuita nguixhi xa ku nguixhi kue ni yuan ngueni xun xun keno ñonu yá'a.